اسافر الفضاء ولا المحيط انا معرفش المحيط دي تقصد بيها المحيط اللي هو البحر وكدا ولا تقصد بيها المحيط اللي هو الحاجات اللي حواليا بس انا هعتبرها البحر استكشف البحر والمحيط ولا الفضاء بصراحه انا عندي قلق شويه من موضوع المحيط والاسماك الكبيرة اللي احنا منعرفش عنها اي حاجه وممكن مثلا قرش المجالدون يكون لسه عايش لحد دلوقتي وانا معرفش والحاجات دي كلها فأنا عندي منها تقلق وممكن يجيلي ضيق تنفس شوية من الاعماق اللي تحت اوي في البحار فأنا هفضل الفضاء